Au hi bulak ka sanahulu dua. Te bulak ka sanahulu dua ndia so na nai teuk esa dalek so na bula mate'e ka den ndia so. De losa bula ka sanahulu dua so, na ita sanga lo teu beuk ka neu ndia so. Fo nai bulak ndia tanggal ka dua hulu liman so, na ita tafandendelek seluk Lamatuak a fai bobongin na.